في كوريا الجنوبية عندهم أربع فصول وهي الصيف والخريف والشتاء والربيع الصيف بيكون من شهر سته لحد شهر تمنيه بيكون حار وفيه رطوبة وبتصب فيهو مطره كمان والخريف عندهم بيبدأ من شهر تسعه لشهر حداشر وبيكون حلو شديد لأنه الجو بيكون معتدل والسماء صافية والشجر لونه كمان بيتغير والشتاء عندهم بيبدأ من شهر اطناشر لغاية شهر اتنين وبيكون بارد شديد ودرجة الحرارة تنزل لحدي تحت الصفر وبيكون في تلج بذات في المناطق الشمالية والربيع بيبدأ من شهر تلاته لحد شهر خمسه والجو بيكون حلو شديد ومعتدل الربيع ده الوقت اللي بيتفتح فيه زهور الكرز والجو بيكون حلو شديد ومناسب للطلعة يعني كوريا الجنوبية فيها الشتاء بارد شديد والصيف حار لكن الخريف والربيع الجو بيكون فيهم روعاء